Hekir aun beatuni, beatt allinanne gadbeara igo? Beytta dumeda kir, tellajal idirr orkokan, iron tawalig aman jugil idachikan, fakkosi, la aman orrkira indo orgon igka ur idimnutan <hesitation> beadinga aman orkil idirr, halal idrosa, imit tereka, ya lemun tereka, ya khali terek idrosa, okir menjirosa igka watiu, walla kir خمسة دقايق in bata خمسة دقاق ido zieda_ziadag allitami lano juu kogor angi in gishir tani خمسة دقايق اربعة دقايق و igka fayachinani.